الأشخاص يمكنهم التأثير على مصائرهم بقدرة كبيرة. الاختيارات والقرارات اليومية تلعب دور كبير في تحديد المسار. لكن زادة، القدر يلعب دور، خاصة في الأمور اللي خارجة عن السيطرة. التوازن بين الجهد الشخصي والظروف المحيطة هو المهم.